<hesitation> عندي حوالي خمس الى سبع ازواج من الاحذية كل حذاء له استخدامه سوا للرياظة او للخروج اما بالنسبة للقبعات املك حوالي ثلاث قبعات احب البسها في الشمس او في الاجواء الحارة وبالنسبة للنظارات عندي نظارة النظر العادي وواحدة شمسية احب اغير في ستايلي حسب المزاج والمناسبة.